Bo nlogham ni bari, a logham ni bari, iya loghni <hesitation> mumbu mu sa ъari ko minti ah tala tin, ъo in logham kuma ghi mu mogho nya a dusumur kin gugguru minang bo ngugran minang, in puro kin yua a pa <hesitation> a muri ba dobo gbarum yam mu mut akala, ki yuni bam mur bisa, bo you bam mur bisa kin nu murbisa, ph nnum mur bisa kin peni ying tebe yamba, bo mpenang ying tebe yamba, kin kang musu, kin thong yamba, nan kuni yadda mun puri nkge a nza, nkga ba piken, nkin ъom umbukkun, ъo malang nan kunoo muko nari bo mmalang thonk yamba nyapure na <hesitation> muribu yinining <hesitation> ni wo wo ni ghi kya musu mogho lum, bo mpuram <hesitation> na kya a nda wogho bamu muna kulung nya kene bamburum nona yo nona balkun wo ya nuna na tabiya nzhere mushengme bamu akengha kin nabiya nbagra mu yere kin nabiya, to ъo nya bandi bo mmalam. Ъo mmalam, ъo mpuram <hesitation> nya ka kya a ku muri nȝhere nȝhere, <hesitation> teb ri kadai ni ba mogho ba, dom bandi ni mogho mun kenni ba, nkenna kin kum bamburum kallina, ъo ikyam kum bamburum kallina ki su dobo su peni <hesitation> ghi mu ya keni kene a ku muri nȝali yadda mu peni ni ki ъakgra <hesitation> musa peni ni, musa peni ni ъo bakgra yakam ki su tob bakgra musa keni wo yi. Bo mpuram na kuni mini nari kin kene, ъo nkyam, ъo nkya pille nan bom ghi toksugh <hesitation> ghi toksugh kin yuna a takala, bo mbom am toksugh kin yuna a takala, <hesitation> bo nlugha agye gin yaba a ghi kogho, ъo nyaba a ghi kogho, mua molong ghi kogho ri, ъo yin tuban, ъo ntuabandi, na ъo intigham a takala, in tughli bamun ki yo yagha a bugham, ъo bamun yagha a bugham, kin pura aȝha, bo mpura aȝha, bo mpuram a nȝha <hesitation> kin kun muru wo piken ba mu su dobna a <hesitation> a muri <hesitation> a takala mogho wo ya, ъo in tughlan ya ъo nkumanya kin peni bamini ki su magh wo ya, ъa mini bosumagha sum wo ga, kin tukli ba kuni bamun bari, ъamun ъari aya len <hesitation> bo ne ma wuriya tenna ghibira wok ntanba, ъo bamma biraba a takala, wo nan kuni ъabira bari ko bamun ъari nan wogh ba wuriya ъo nwogh ba wuriya, akya yen wo bo ngabanyawuni muri bo ri ke kubra bole paghe kin gab yuaba. Nan tol nyaghe yam nan gwalbi ya, bo ntolam nyaghe yam nan gwalbiya, ъo ngwalanbiya na nabam ma, pikyam ya nabam ma ya bille, pikyam ana ma ya kum gyeba a bongsa waul <hesitation> a muri buk misa mudo nari, dom ghi mu nya paghe, dom keneri ni <hesitation> ni yadda mu nyani, nan kuni mun tume yamba, nya gabe ni bali mogho mun yani ko mun pagni a muri yi buk mun ko wani misa mun porhi ɗom mi misa mun mpuram, a dom mi misa mun mpuram, nkenna, bo nkyam na nkgam pene, nam peni ghi mu yiring paghni ъo mpenang ghi mu yirin paghni kin fwa nyu kin peni ying tebe yamba, kin tukli wo yimbam, tukli ba takala, wo su mamam ki su dubban mogho su peni ying tebe yamba, bo su pena sum ying tebe yamba, ki su kan musu, ki su yingle su nongtulo <hesitation> ki su yingle a misa mu, mun puri. Domin <hesitation> pillori misa ъira bwara ya pilli ni bele <hesitation> bele karfe sagh mogho, banra ya pilli karfe sabari na ka tuk kunda na go ndobo mpeni bele ghi mu ya kenkene a kun nda rhi, wo tab pike yakama a nza na kume yuklo yam yara kin puro, nyaka pureh <hesitation> mu mogho mbalan mini tun bukara nnam nanah inang ni mun tume yamba, mun tue yamba kuma i bira wo tulo a takala ye. Ɓo ghi ya kenkene ya wawuna <hesitation> tukliya a nyeghe, ъo ghi ya kenkene un wawuna tukle yi, bo e loghe, manang ki kham musu bi bamburum mu tukliniyi, manang ki kham musu <hesitation> dom ghi mu ya kumni ya, dome ghi mu yane kumniya <hesitation> i thong yamba a muri, khi yamba lissiniya, nong kuno mudo nari ni porori kenan, ni porori kullum, ni porori, kenan, ni porori kullum, ni porori pilleri kulum, ъalla, ъalla mu yara paghni kanan, ga ni yhebe tukkhu muko tukkhu minni ka pille, dom ni zhine kene barhi <hesitation> bhele poro mu barhi ya paghri ni bari kulum kenan, barhi ya paghni ni bari, barhi ya bo a puro yake na pillike nhorhi <hesitation> n ani bari, dommi murubu, nong kuni murubu misa ba litini, nong kuni murubu misa ba talata bha a puro dam ghi mu ya paghni, nong kuni muruba misa ba laraba pikhem nang kene ъo ъo a puro ya ra ningna bani mini kin kenna a har nang kunna dom ni ghi kyah mararraban kunini kin pille nkenna dom ni ghi kyah <hesitation> iware kin pille nkenna dom ni ghi kya <hesitation> a gongonmaliki kin pillo, dom bamu mun nnama nshakhlam nkenna khi <hesitation> nbom ghi mu nbomni tebe khin kum gubugh eh nyaka keh, mu ъari kuma yhin menang ъa tol limlime, tol limlime <hesitation> ъo iyawo ghi tol ghi nan <hesitation> bo bwarah yare ki lagh yi <hesitation> a ghi tigha ghagheh nda muna gulla, bo pwarah yare ki laghi manang. Nyaka tol photoye bwarah, nyaka tol photoye na <hesitation> nyaka tol photo, ъo ntolam photoyo nkin laghnaba nan laghbo nang yunibo ъo ɗom bamu ayawo poroh goghla, bo ayawo poroh goghla dom bam mu a tukhlo minang nkenna a poroh goglari, ko nkyah bam boni, yawanei pikhem nyakyah mbughun narage, nyakakyah a karim, nyakakyah a lau, nyakakyah a wukari na kin pagh poroh eh tol photo a bandi nang pile, ɗom ъani ni poroh mu nya ni bo mpuram a murubu ni bo mpuram <hesitation> misa ъo mpuram, dom mi misa bo mpuram ni ghi mu iya paghe ɗom mi misa mu mpuram ъani ni poroh mu nya paghe, nan pillo, nan pilli, bo nkene nang pille eh ghiti ya muri kene wo pille, ghiti ya muri pagha wo pille eh murubu barhi ɗom, dom banmu kwah murubu, kwah murubu misa ba jumma’a, ya kenke misa ba jumma’a, ъo kwah ba murubu misa ba litini ya kenke misa ba litini, bo kwah ba murubu misa ba sati, ya kenke misa ba <hesitation> o. sabar rhi, to dom ghi nanko bani ni poroh murubu mu nya <hesitation> ami kene murubu mu iya paghe, dom ghi mi a mi keneni murubu mu nyaba paghe, ɗom ghi ъani a mi kene rhi su yete nighe kamba, su yete nigheba.